Man moom mun naa wax weer bu nekk, chaque jour maa ngi jënd lekk. Chaque jour every day maa ngi jënd lekk, bis bu nekk rek, bis bu yàlla sàkk rek maa ngi jënd lekk, parce que lekk bi moom laay, maay jëndal sama bopp ndékki. Ndékki laa dee jëndal sama bopp chaque jour comme ay bi chaque jour moom maay jëndal sama bopp lekk. Mun naa, mun naa dem si diggi si si <noise> comme si kaw tali bi ma gis benn lekk, mu neex ma <noise> mu nekk suma xel ma jënd ko, ma lekk noonu la. Comme weer bi moom munu ma wax ñaata laa spend comme ñaata laa <noise> jëfandikoo si weer bi comme afeeru lekk munu maa wax jëfandi parce que dafa bari. Mun naa wax every day chaque bu yàlla xëyee rek chaque bu yàlla sàkk rek su ma demee rek su ma gisee lekk mu nekk sama xel bi, il foog ma jënd ko.